To mɨndai tɨnda dage mɨne tluwɨn dai mɨn nema sɨbɨ, sɨba tlɨnda ɗabi’u da ban da ban ji sɨbɨ ni kudu kusan iyamurai ɨna saura sɨbɨ domin rayuwa natlɨm arara nama mi sɨbɨ ni arewa domin tlɨn dai a tsakanitlɨn ɨnatlɨn a junatlɨn tlɨnja matsala amma atsantlɨn ɨna baki tlɨnma matsalau kusan matasa nitlṫn ji sɨba matsala amma gyaruni nitlɨn tlɨmma matsalau, saboda iyamuri dzɨhɨ tiya iya iya kiya niwi kutɨ sɨba badu wiya hɨndzɨhɨ tɨma ma iya tsafu. amma ti ta iya iya kiya dɨ tsafai, saboda ayarda faka ɗɨngaya ndu ghɨnsɨ kawai ma to ti a yarda sai ɨna ghɨnsɨ amma kusan mi conakɨn mi, ɗɨkɨm mi mi yarda ɨna ghɨnsɨ nda vɨnama dɨma cammau domin ka ɗɨnga ndu wi taimako conakɨnka yika hatlɨn iyamuriya ɗɨmahu ɗɨmai amma wiyahɨn dzɨhɨ tɨma ɗɨmahu soboda wanka bambamci nama ɨnatlɨn kuma hamba midata mara ɗɨkɨn conakɨn kap miya kɨrma mida bai yika tlɨn aramara tahɨya daɗɨ tangan hamba mida ta ikɨm conakɨm aɗama ma nitlɨmu domin badu tɨma wiham yikau ka ɗɨnga du tata hambata ka ba arziki nama ɨkɨm ji hambata niwasɨ.